Mi wiyatamo komai, mi raaraay mo tan mi ala mo, mi yaha mo de o waɗa o huura sese, taa ɗum taƴa mo ko ɗum nawna mo.